Edighimaardi mi ka toul di igey adool abirinipho emooghraar di mikadigh okpe mi kaabe oye mi kaa kiigh mi katolnaan oye ekaraph ezue ekaraph ezue mi kagbaanaan oye okpe mi kadighom oye ekaraph ezue mi ka tooli <hesitation> idipo idiphi, idipho oh tutu oony pho emugh aru. Edighi di mi a rool iduopho po a ghu duum mo a mi kadooyin agey ku a ghu duumo ami adoony agey kedughni di onon oye kaah daaphani komaghaani odeenaan mo ipoogh epeer ipoogh opeer, opeer a rool iduon, arool iduon kuaghudumora doony bo/poogh ghaani nyodi itool ani idipho odiarool bọ tra tro bo oye ka daphni ku tro tro bọ oye pho adaph kamoogh ni ghuuduum di ka tool ka gheephọ kebeeraani tro tro oye. Ku ke dighi iyaar di eelhe pho eelhe pho keki ni rigighi kueghirisigh ke beeraani tri tro bo oye tro tro ekpisi ko ma ghaani mo ki epeer ekpisi epeer ekpisi di dighi mo abuan. Abuan pho ka dighi ni a <hesitation> a weh di onighe odighini pakiri phe pe pho ike ee <hesitation> daphan ipe abidi rodighi ghaan bo pidi eelhe pho ayira etool aani idipho eelhe pho abidi edi bọ Po aweh kotuni ku awe oru komiini mo eelhe pho yeh eelhe pho aweyeh eelhe pho oselemani and ma weyeh eelhe pho mo selema ani idipho enaan ebem bo pa adiyaa lgbia pho mo tool digey a dool mo eromaadi aghudum a na adoony <hesitation> raadi keeni emoogh keeni raar di mi adighi aghudum ami kadoony ni iboom <hesitation> mi kaango ani ghaani tro tro bo oye lo aru ubenimi mo dighi iduom a dighi iduon, edighi maar di iyaar imiteenaan imi oye ka tueni uroma imi ku oromapho opo pho odi uromabo imi ku mi a naghan oromapho pho pho mi ka sighe ni adighi hom idi, idi ke nighe naan sien sien a ghuduum mo a mi ku ibaam amung ami ona ghan nani ke moogh ni idi ke bile elogho naan bidi dighaagh pa aghuudum mo abidi po otu pho ayoor ka kini risigh idipho, idipho idipho anfd ema pho kobilenio miin mo otu ho opo pho rakini risigh ooh kuo maghan odeenaan muny abidi mo imiin opeer otu imiin opeer otu imiin opeer otu imoogh ni meeni ai iyaar eru imiteen naan imi iyaar pho ephen imiteenaan bo imi miughi ni ateeny weh a weh uroma imi mo tele iduon arele iduon adighi iduon adighi iduon adighi iduon bin mo libaghami phi pe pho ke dua ni kumi utuugh ni adighi and imoogh keeni memdi otokaa yoor Aduugh iruni bin emiigh osighe emiigh osighe emiigh osighe ku mi aru a moghi amigh obeni enaan mo enaan uloghonaan iyoor dighaagh mo yoor usuur eeghe dioloogh? Kuenaan eru inaghanaan imi kuenaan ri naaghaanaan imi kue naan eru ibeniimi mo iyaar di na ku dighinaan imi mo sighe otu ibeereghi pho ami aloogh sien esi pho isee pho oyuan bo ku rizeh biinya so nii atuugh iduon pho miadighi miatuugh bo iduon pho miadighi bo ennan egbole iyaar pho epie pho ka rodon mukaraph amala miramalaghan mun. Eteen omala mugey amala mugey amla kumi amoghi keeny abeni enaan mu phel ani mi uphel animi because aniir ami amuugh ni kua niir pho ami amugh bo miu mooghi ni abeni enaan mo miusoor eeghe di oloogh kuenaan etu esighe ogey aniir ingo imi enaan esighe bo ogey aniir pho ingo imi aniir pho ami ru/naaghaanaan ghan i/mi mem lo mi abeni aniir ami mo ka tele iduon r/anaghaghani mia beni mo dighi iduon r/adighi ghan ni. <hesitation> Ru pho ghan imi erol daadi mioolha ku mi koolha opo poo gey aniir di aru orool adighaagh oye pho